So a ƴewii Iran, kamɓe diina ana heewi to maɓɓe too sembe sanne. Illa arannde du, eɓe njatorii annabaaɓe ɓee fuu nokku maɓɓe ƴiwi. Ɓe yimɓe duu baasinkooɓe. Kaa, siiŋaaji ɗii feccere mun fuu ana ton. <hesitation> eɓe mbaawi siforeede du, hono ɓee, bon, aaraaɓe minen ka min mbiyataɓe. Ayyo, ɗun anndumi e maɓɓe.